تقدر تكتب رسالة شكر بشكل لطيف لشخص ما عن طريق إنك تسوي له مفاجأة وتكتب معها الرسالة اللي بتعبر عن امتنانك وشكرك لهاذا الشخص هذه الطريقة واجد حلوة وواجد راح تعجب الشخص وإللي هتخليك مرة تقرب منه ويصير بينكم ألفة ومودة أكتر.